بالنسبا ليا أنا, نحب يكون عندي مكتبا شخصيا, على خاطر الكتب تحلي برشا آفاق, وبرشا أبواب للمعرفا, وتخلي لي فرصا باش نكتشف أفكار وتجارب مختلفا, وكبيرا, وعظيما زادا, المكتبا يكون مصدر متاحا إلهامي ودراسا, وتنجم تخليلي باش نتوسع بآفاقي, أما المعرض الفني, بالرغم مالي إنه مزيان يبقى محدود في مجال معين.